<noise> na tsinthathe nk'e sineni na s'o sikoni k'e icha jina acha jina soso' xin' rujixi 'iena o acha jina soso' xin' thi thu thinch'e kjina tjini thi thenani thi aceite runi ja na chiji cha jina thinda taxin nguji xi'ie nguji xi'ie xi'ie xi'ie guxar'ua jan, xi'ie guchinda jan, tjina tusoxi ña chajina tusoxi ña na ninke nguji thi thindathe jisin chikjina na chajina thi tusuxin' nguji thi xi'ie xi' xi'ie ku ya icha jnena juya icha ndithu tuixixin' sineni gua ix'eni gua ix'eni suji nich'u neni ya.